Oli babé éni ucaméén bugakuhul ékuhum, néni yara gaséég, inja ababaaj jilé. Jilé jaju jo numimé éŋaar urudo nékuhum yayu miin nak ulaaw jaraam émalum yaamé ñadédee éju émalu do, kinding uraaw gapégum gagu upégul, néni waaf nuŋanlo bébang do, nutééb wo nunogéén ujoow ujobang taan ucaméén mé. Imbi waaf nucaméné bu gapurénul do, nunogéén nujoow utébul nupurénul imbi uju ubaañ uku